Chun sathe neni osea th'ini tandu ye'o tathi yeo ndatsa jua ni <noise> runda ncho neni na tsimanga ni o rua ni koni nioni nixin nunthe'na ni pasta colgate o ke ka nthia para para thi thjimanxin nioni chujneni ni gen nthia' comida thjin o ngui nch'on tsuatsi banka ni nunde jngo o yu vece nch'on.